أحب الجلوس على الأرض لأن الأرض فيها طاقة جميلة جداً ما يشعر فيها <hesitation> أي إنسان لكن أنا أشعر إني آخذ طاقة من الأرض ما أقدر أبتعد لفترات طويلة عنها أحس بالراحة وأحس إنو هذا الشي الطبيعي اللي ربنا خلقه وخلق الإنسان منه عشان كذة أرتاح جداً.